Maro ny fomba fikarakarà ny fia laha toa ka ka tia tegna hihazo ao ny otrikay. Io zany mianky <noise> amin'olo tsirairay na koa na hataony fia hendasy na ataony fia andrahoa. Laha fia endasy i e da alay fia igny e da kikisa <noise> da atao madio soa; da lafa vita izay: maka menaky da hafana kelikely ambony afo egny, lafa mafafana amin'izay menak'igny da tonga da arotsaky ao fia igny da endasy. Fa laha hanao fia sôsy kosa da hafa koa ny fomba fandrahoa azy. Alay heky e ny voatabia, ny tongolo, da ny sakaviro, ny tongolo gasy da alay igny da atao anaty vilany ao da potipoteha. Lafa hita amin'izay hoe potipotiky soa amin'izay voatabia igny arotsaky ao amin'izay fia igny, da amin'iny fotoa igny zany tena mitazona soa ny otrikay anatin'ny fia igny ao.